ya'ke ren namiya sapi nalubinte- pi kititi- itiyaia menrangge ne marange ti' na'iya mere saunte'e <hesitation> kutatoi miselirik taya'moyuyur sapi moyuyur kuna'moyuyur sapi tentera ne'to kuna yaentonoyur sapi- entonariwes ya ha tesapi te'e ento pariwesokulirik tei sulirik se'ankusu tampa to on <hesitation> makura te'e asal tera totsotampa mararisi te'a se'an kusene se'an ku ya'mumbuyatan meituir to <hesitation> asal tutuwirtou gaga ren terane tutuwir iseng ontou natok ke tu iseng mera a one tuwir tondalou'e te'ore sean sene te'iseng mapiyo temeitem <hesitation> apatali netem mayurtami na'teng namlumbose tayemi tali ne na'tete isem makarowe tamisu'a mbowken su sulirik ntou isem mapata meite ore <noise> te'ore a ngontotouk <noise> pinnase'an a <noise> sise ore'tati sikapu senne <noise> tetoi ise' mangintalumboste mera' wuisemakaru tami'sulirik ntou <noise> ku'kuman piwokanpinsei peiton sinontato peiwu wunajadine tupeida wukiti'i a wokan te'e tetukotameiwurambu-rambu san nene' mangase ore'sapi <noise> te'e rambusan ne' mangase <noise> te'mera pakusalemera'tukuntou <noise> e makurate to'a sapi te'ena <noise> montowi te kupinapakanote'e ore kuwinawiyan'no ore tera' da'a ohkan kutu sinun kutame huna jadine na'da kuni yuyurnene kuni rambu-rambu sanne ari ikou'a na'tei ya'ne maumen te mo menko wawuyan ko sapi kote ewu'a tamewu se'an kupaka roukus soal sulirikku <noise> tera' <noise> ya' se'an tou ma <noise> pakasean <noise> kuto <noise> tali neya'na'a apte'a Yuworang kuto ma'pa ka'a yurantu one'lemerato tutali nena'kuni mangase wis monto'a paka- upi letamei paka upi letameia tali ne makatouise tera malumbos teyore na'u pi tami tali ne teteteire esean malumbos meire tali ne na'tante ore iseng mawungkane tali'ne ha tetoisem mapaune su'a kayuto pinangean tamei teisete kawuyaleto napa tamiyesulirik <noise> da na'teto mere' tetou kuntou <noise> eri teise <noise> lemokure-kure <noise> te'to nange sapi te'senggene ore'wi kunirupane kowi tu'wirupane tameisapi padahalle singe'e natan tera singe'e tou babuturu te'e dah te'ore sapi <noise>